شوف، أول شي جيب البيضة غسلها كويس، وبعدين تحط موية إما حارة يا إما موية عادية، في جدر على جد البيضة يعني شوية وتحطها على النار شوية تغلي وجبل ما تغلي تحط شوية ملح حلو في المويه نفسها، وبعدين تحط البيضة وتتركه يمكن عشر دجايج، وخلاص تنسلج.